Ah io biby io manko io ataontsika matsilo saina izy io, boko tsy vitany sainy fona matsilo, masonazy koa matsilo ai, karah ohatra hoe Alika zany zao koafa mantsana io mahita, ohatra hoe andeha andoto vo piso, andoto volavo, reny boka raha mety aminazy mintsy reny, aminy alina koa izy mahita ndraindray izy espece cartemeral moa filaza nazy iny, karah zany koa piso, piso koa intelligent be iny, izy fa mifandoto aminy volavo, koafa aminy alina izy mahita, kôfa aminy mantsana izy mahita koa, de izy kôfa samborinao, biby mailo lalandava izay zareo, kara zany.